Tom Lofiri Kham, Tomiwala Wakham, Tomiwala Wakham, Huwakam, Edonyo Awa Yamun. Dada social media akon the Facebook, WhatsApp, Be YouTube, Be Instagram.